E mi laato mbaylitowo dabbaji e mbaylitowo inji moye ɓuri, igga mi waylita injiji, ngam waylutuki inji joo woni ko zaman ya yadaata, waylutuki dabbaji joni sai sukaaɓe, sukaaɓe ladde.